Mndu alisingeta kasire <noise> wakolia limbu yafole naguya kase lisengeta kwama lifikiria kasi ya koja kazi ya yemde limaendelo kwambia enda kola kasite mva auyene mndelia asali baadae kwa vesa lekanayu mhh